Ñy fomba ampiasà ñy voanio aminy ñy ketriky moa: -Atao ronono ñy voanio. afaky aharonao aminy ñy soso, afaky a aharonao aminy ñy tsako; manahaky anizay teña lafa mamboatsy godrogodro reñy. afaky asianao voanio. lafa teña ro miketriky laoky. afaky ataonao añatiny ñy ravimbalahazo ie. ñy fia. ñy hena ;manahalky anizay koa ñy famboaran-teña ñy raha hinomy aminy ñy voanio.